لو اكون مضطرا لأكل نوعين من الطعام فقط بيقية حياتي ربما سأختار الخبز و سأختار الموز لأنهما مادتان يعني يمكن أن يجعلانك تشبع نوعا ما و لا تكره منه، مثلا الخبز يمكن أن تأكله ولا أكره منه ليس به السكر كثيرا والموز كذلك جيد لان عندما تأكله تحس انك شبعان و لا تتطلب المزيد من الأكل، بالإضافة إلى انهما له فوائد خاصة الموز له فوائد كبيرة للجسم وبالتالي يمكن أن تتناوله طول حياتك.